نائجیرین پکوان وچ پام تیل اتے مفلّی دا تیل۔ مصالحے، جھڑیاں بُوٹیاں اتے پروٹین دے سُتر، <hesitation> جیویں کہ گوشت اتے مچھّی نال بنے ڈُنگے سواد والے سُوپ اتے ساس شامل ہن۔ جو دیش دے وکھرے نسلی سمُوآں نُوں دِکھاؤندے ہن۔ عام مکھ پوجن وچ چاول، یام اتے کساوا، ڈیری، ویٹ میل، جیویں کہ گیری، فُفُو اتے آمالا شامل ہن۔ پرسِد پکوان وچ جولوف، چاول، <hesitation> ایگوسی سُوپ، تربوز دے بیج دا سُوپ، اتے موئی موئی، بین پڈنگ شامل ہن۔ جو اکثر نگل دے ہن۔ چاول، یام اتے کساوا ورگے سٹیپل بُنیادی ہن۔ کساوا دے آٹے نُوں گیری وچ بدلیا جا سکدا ہے اک بہُت پَکّی پوجن۔